וויזוי כ'וואלט גע- אראפגעשריבן און געדענקט אלע זאכן וואס איך דארף צאלן יעדע חודש. כ'וואלט אראפגעשריבן יעדע מאל וואס איך קויף עפעס וואלט איך אראפגעשריבן וויפיל איך האב געצאלט, און <hesitation> יעדע זאך וואס מ'דארף ווערן באצאלט יעדע חודש וואלט איך אראפגעשריבן פון פארדעם צו מאכן זיכער אז איך ווייס וויפיל געלט ס'דארף ארויסגיין, און אזוי מ- אז איך מאך גענוג געלט- ס'קומט אריין אז ס'זאל קענען ארויסגיין.